ווען איך בין געווען אין סקול איז געווען <hesitation> וואס איך האב די מערסטע ליב געהאט צו לערנען איז געווען מעט'ה, פאר א פאר סיבות, קודם וועגן כ'האב זייער ליב נאמבערס, און כ'האב ליב- אוין איך בין זייער זייער גוט אין נאמבערס און אין מעט'ה, און נאכדעם, כ'האב ליב געהאט וויאזוי זאכן זיי האבן אויסגעזעהן זייער קאמפליצירט, און נאכדעם האט עס געשטימט